A dëvrìa pa custé tantu d'pi lon ch'al e natüral përché chi a cultiva a üza menu d'purcherìe, cuindi a spend anche d'menu, ma vist che cuand ti cultive natüralment a i ven ën po d'menu d'roba alura për la legge del mercà a custa cuaicoza d'pi, ma ël presi a lu val përché comuncue a völ di chë t'faze un travai mei për prutegé la tua salütte e anche la natüra